Le piante interne ëntà bagneie 'na volta a la zman-a circa, pöi dopu ëntà vardé ch'al abiu pa dë föie sëcche se no a i s'ie gava, pöi dopu ëntà cuncimeie bin bin, pöi ëntà vardé për certe piante ch'al an pa da manca dël sul, cuandi a ie ël sul diretto ënt i veder ëntà sareie o la tapparella o la persian-a e pöi ëntà ogni tant ëntà cambieie la tera